Kua tembiu ani maetɨra pan, oime jetayeye oyoavɨ, oime quezo ndive va, jëeva, tortilla, pan france kuareta oimevi oyoavɨ jegatu va rupi, jare jeta oyapo harina ndive va, oimevi iru reta